عشان تنظف الثلاجة، أول شي، طفيها وإفرغ كل المحتويات. بعدين، استخدم خليط من موية دافئة و خل. وامسح الأرفف والجدران بقطعه قماش. لو في بقعة صعبة، يمكن تستخدم صودا خبز. بعد ما تخلص، نظف الأدراج وحط كل شيء مرتب. ورجع الثلاجة للكهرباء. تأكد إنك تتخلص من كل الأكل المنتهي. وبس.